Ireto avy ireo karazana voninkazo maro arak'izay tratrako misy ny jasmin, misy ny rôsy, ao koa ny talamasoandro, ny voahirana ,ary koa ny telo miova.